أه أحب <hesitation> نوعي المفضل في <hesitation> الموسيقى، أحب الموسيقى العصرية، لأنها تعطي طاقة وحيوية، أحب أسمعها لمان أبي أحس بالراحة، ولما أبي أزيد طاقتي، ولما أشتغل بالبيت وأتحرك